تجيب الإبرة والخيط، وتثني الخيط لضعفين، تثبت الإبرة بالخيط وتبدأ من الجهة الداخلية للملابس، وتدخل الإبرة وتخرجها من الجهة الخارجية، تخيط الزر وتثبت الخيط جيدًا من الداخل.